Nakke injo jamang ku ka pagae ja nakke jamangku <hesitation> injo punna sebelungku la lampa anjama ni ku paressa memang i ro' lopingku angkau <hesitation> ballo ji la ni pake inni lampa ri tamparang a ku paressa to'mi injo gae na angkua nare ja inni mae kekkere gae na atau apanna mae riek <hesitation> panrak-panrak na injogae a, ka battu ri gae a to'ji isse sebenarna, na kulle todo lohe ni uppa juku' <hesitation> riek to injo ku bersikang-bersikang to injo pole kappalaku, ku sirang-sirangi kabiasa injo punna maingki angnganu juku' ka nu lohe to' ijo sissina injo juku' a ri rate ri kappala ammantang jari ni bersihkan to'mi injo rolo nampaki aklampa baji injo biasa punna langsulu ki gae' akboja tokki allo nu ballo a appada allo rabai biasa ballo todo' pada allo sanneng nu rate ri kamponga nu tala kulle injo lampa <hesitation> paling nikua angkua allo kammisi ka kodi na kua injo tu toayya angkua kodi bede' lampa punna allo kammisi, jari allo-allo maraeng piki lampa Nampa injo pole punna lantema injo pantara ri tangnga tamparanga <hesitation> boja-boja ma rolo <hesitation> tampa <hesitation> nu balloa ni panyekkoki kappala akboja-boja to'maki pole riek nikua injo arengna ni kaca'i, ni kacai injo juku' a ni hoja-hoja i naung injo juku a, angkua riekji inni juku' raha jari punna misalkan riek injo pa'tambangang anre juku' na alette bajiki ri tampa maraenga <hesitation> injo punna nguppa ma pa'tambangang nu lohe juku' na <hesitation> ni parakrasa ngasek mi barang-baranga, ni pahajiki asekmi, ni atoro mi angkua muko la ni langsungi la ni gae inni pa'tambangang a inni ka nu lohe ji juku'na raha, pada injo ni atoro gae a ni susung mi tombayya ni pa ni coba-coba mi injo paharrung <hesitation> masina pangisok gae a, ka tala kulle tokki gitte la ngessu gae kaleng-kaleng ta jari harus paki ni bali ri masinayya inni punna riek mo juku' lalang ri gae ku inni, kang injo punna riek juku' harus pi ni hessu, pa kancang-kancangi naik, ni pa parri-parri i supaya <hesitation> anre nakekkere injo gae a, ka biasa todo injo nu lohe todo injo juku' maraeng pa ganggunu nganre anu <hesitation> gae Jari injo-injo anunna anua pagae a riek to injo biasa juku' bakka antama ri gae a pada nikua mangihang <hesitation> lumba-lumba ka iyanjo juku' mangihanga nu lumba-lumbayya iya to injo kanreangang na injo nu ku jakkala iyya jari ka biasa to i antama ri gae a iya to injo ni kammalaki jari langsung ni palacci-lacciri ni esu'naik ka bajji ariek, ka injo punna ta sikali i riek ka biasa todo' i a'ngekke gae si luarrang injo punna na ngasek mi juku' a rate ri kappalayya <hesitation> nampa maki ni pasala rolo anua injo <hesitation> pattambangang a nampa ki <hesitation> paruru lampa ri anua <hesitation> apparuru maki lampa ri palabuhanga <hesitation> lante paki isse ri palabuhanga nampa ka nakke injo biasa langsung mi ku anu punna sebelungku lante injo ri palabuhanga ku jama mi rolo juku'ku ku bissai, ku pantama i ri gabus, ku dahui es, na injo ku dahui es supaya anre to injo na jappo injo juku a lante ri-ri palabuhanga <hesitation> lante pa injo ri palabuhanga ka riek tokmo injo tu langhalli i punna rate ki ri pelabuhanga Nampa mi ni ni engka injo juku' a ni takba-takballi ni palette i naik ri anua ri pelabuhanga injo punna maing mi ku bongkara injo juku'ku rate ri kappala <hesitation> ku bissai baji isse kappala ku rolo <hesitation> ballo-ballo to ni itte anunna <hesitation> ce'ce' na injo kappala ku ni ce' i punna rie nu la ni ce' <hesitation> maing injo punna naik asek minjo juku' a panaik baji maki isse es ni panaik asek mi isse peralatan-peralatan nu la ni pakea laklampa nsulu ri tamparanga